اذا خيروني بين الحب والاحترام راح اختار الاحترام اني بالنسبة الي انه انسان يحترمني ويخليلي مكان ويقدرني احسن مما انه انسان يحبني وما يحترمني يعني اكو هواية ناس يحبوج بس ما يحترموج بس بالعكس اذا انسان يحترمج راح يخليج مكانة فاعتقد انه الاحترام احسن